Tirik qoplanmasidagi kichik kirchilish yoki kesilishga avvalambo spirt bilan ishlov berish lozim, undan keyin esa, hozirgi kunda juda mashhur bo'lgan lekoplast yordamida uning ustini qoplab, unga turli xil mikroorganizmlarni tushishidan oldina olamiz.